<hesitation> ke kifad e chi ke mbuob kashu chiom, a kam kiked esi nki a chi a tiem, a mu a be ba chi ewa nyi a chi a chii ka wu kichi, ke ewa anyi, bi fum kawu-kichi ne akpu. ke mboub kashu, a-kam kiked esi a tiem, a a tiem a ti kanki ki juom, ke nkere mu ki-juom a-da fe okwa, okwa o-mang o shi, mbi byi da shi a kpa kambi kiked kibonghe, a fe okwa, a ba ne kijuab, a kpang a bwom anyi nyi a kware ke bichi ewa. Ke na bichi ewa nke a chi a kwon kpa, bichi ewa ambi ne a kwon kambi a kedeng kambi ke atcid atcid anyi nyi nen, a paan atcid, a man e kyu nyiri nyi or kehkpu ne din a-fe ke abwom anyi ke diked anki, nki a-kpang gbaad a-fe, ke nkere mu a a fe be bia bi kped e bii, ewa to nyi e-bii, ba kped bebia ewube, anyi bankponghe mbe one kifad, a man a- wube bebia, a-wube, ewa nyi e-kan, ewa e-kan ke etu- kakwu nyiachad e to etukakwu kehkpo ne efe e e jang e re etukakwu onyirika ne din ewa anyi e-fiji nyi ba da sim Ditce a chi a da sim, a danghe e sim ewa nyi, e-e jye, a a man e-tce ditce andi a sim kanyi a-te ori ditce a da tcen kanyi, a a tcen kanyi, a a soo kanyi, a ti kanyi, a tuu a fyi ne nyi ke se, a da koo oned mu kenkwa mu mu ne kenkwa o-o be, ba ra kase, nyi o me kenkwa e men, ki kped e kim wo a wure ewa a fa a, n-kikyi kwang, amu a wuee ewa a fa ki kyi kwang, te te ku-kwa gbaad, a wuee ewa anyi a te a-a mu a-rung, ewa nyi e- chi e-ri atce, a-yip kanyi a-te o mu o-súré ké nyǐ, a yip kanyi a-fe ke kenbam a buaa a yip a da fe ke kehnye ki-nye ewa anyi ki-nye, omu amu gbaad o-bii ke nyi, a yip a da fim kanyi a-tcage ke nkere mu a-tcaga a tcage a-tcage gbad, a kped e kpere a fa ke a kwu a ba kwa, a kwa ba kaa a-ba ne ekwon a ba fe ekwon kikwa, a fe okwa nkpangakughe a mu o-song a kped e-kpere ewa anyi nyi a a-tcage a fe, a mu a kang a mu akpere a-fe a mu a kang te te a o-juom a-nyid a fu o-juom, ke na o-fire kakai a yip kanyi a-te, ke nkere a fyi nke a da rdyi kawu kichi nke ke ene. a-chi burang ke nke, kawu kichi nke ke ene, a man e-zib mu zib zib. Kanu kichi nke ke ene a tcibe kanke ne kiru a-tiem burang aa fuaa fe a mau e-tcibe ne dikpu a-tcibe tiem burang so kawu kichi ke nke ene erenghe ba mu a rying kanke ene, nke ke bien a rdyi ke nkere mu a a chi e-e a fii a nung a chi kanke ene, e mau e chi akpu, ke akpu a chi na? a sim to ewa anyi ke nkere mu-ee-ka ba tcen kanyi a soo a-fe ke bu te, a fe omu o su o tcid kanyi eti e ri atce anyi ne e-fua e to e-ri atce anyinki ke nkere mu e-chi e-jua ke a ryi a fu e-e-fua. a ben fim kanyi a te a kpe omu a saa kanyi ne a ba kanyi a fim be ntcatcu, a ti ke buko e renghe a soo kanyi ke omi, o dere o a kwu kise wo a-chi a yip omu amu a biré a fe ke kenbam a tǎ gamu, omu oyen o bii dikpu ke di da wa ka fa a, a ekete mu akpu anyi a wa kafa a-jwom anyi nke a da kwu ked a man e-buu kamu ne kawu kichi a fe kikwa or a-yip ganyi a dip ene a de kikwa ba ran kanpen kafe ke nkere mu aafe nyi mbuob kashu A man e fyi ke bo-osang nkanika ka to katangheg anyi or bujam ne bunyi a fum a-tiem a chi dip a chi fe kikwa, a mu a bam nki ne ereng okwa mu o-nang kr ki da o chuap burang ambu bu bi bab ab ke na a-a okwa o-jie ke bwoon ne birdying ambi bebǐ, so e ba chi fe ke nyinye e fii e janghe to e fu wa mpuob kashu a shuu a tiem buranang akpu bhu be mbu a fe so ke nkere mu a-a man ene burang ambu bu fire mbu ba da rdyi a a kasu nke ko a-kped e-fe nang ye o rdi busong eyen mbu bankponghe fum ke nkere mi a-kpede-tiem a-fe bichi ewa tete ke e fyi nki a dri rdu anyi busong bankponghe eyeni and ereng nki ene aa buan bane eten bi mu byichi bankponghe mben ke tcen na bi-kyu ke bunyindyitiem ke na bi ry nki bi da rdyi be e-dim eda-rem okagara mu o-fum akwu o-ba, o ba koo nyin ne be, be be-e nyide so ke bubuo ambu be bi mu bi chi kifad byiru, byiru to mbi byi chuabe be kizong butcen ambu bubonghe okwa ke ebin A fe okwa a kpaa a be ne kijwab abujom nyi byiru mji a-re ashuom nyi ewa nke nke ene a man e-chi kifad nki byiru a fe byiru ke ba koo emen a man e fe ewa ke esi ene nyi a a da kpang a fa ewa, a kwon to bikwon bito kinki a da ri oned kifad, o fuu ewa, o fuu byi ru, o kwon nkurung o-kwon atcanghe ke kifad anki kibonghe nku bi mu rdyi one a a fu a-chi kifad byiru a chi ke nkere mu a-chi kambe oned o-fii mu o da o kye afanikong a rdyi nki a-mu a rong a-fu a-rdyi ke nkere a a chi busia mbu o, a chi kito nki ba da koo kanki benkwa, a chi benkwa, kikim kuked kito nke a da da tiem a fe benkwa nang ki anyi nki a chi kifad ene ke nkere mu a a fuu birdying eyen, a fu a fa benkwa a fa benkwa and kenkwa nke ndi ene di rii etukakwu dehkpu ne efe ne bi kped e-zim ke nkere mu kekwa eyen kikwa ki zim a kped ganyi a chi akpuga eyen, a a koko mu anyi, ke a mu a ring koko ene a kedang gamu a-fim esang a chi bo o bam nwed a wure etcing a-fe a-fe koko koko a man e-koon azong a fe a a fu a fa mu o da byi kpa O rii o kan ke kiikim nkere ne ada yip a da kped e fe kise a chi a a fu a chi mu, a da fe esang ke se a mid boo chi a tong nen a kiked anki wo a fe esang koko a chi nke mu ba da fe ke bi-obam ba te o man e-riietukakwe kwu enyi a nyi oo-byi o-ka asin ne a kped e fim asin anyi a fa kikim kiked nki a mu a-rung a fu a chi ka wo ki da o nyin erenghe a da tiem a byi a fa koko eyen a tca a koko kantik nyin mumu o-fire be ne bumyin dyitiem mu o kwu o kye a be nki bi da rdyi kifad nki bi mu bi chi bi rdyi birdying koko o chua be be bi tim bwan eten kr banwed be ba yeb bi chi nki byi mu bi rung byi fu bj chi ke na kiruu koko o fire mu o kwu o-chwoo, koko o kwu o ky a br nki bi mu bi rung benkwa bi kwu bi kya be nki bi mu bi rung a eso gang? buyep, buyep a chi gang ki zong edu andi dibonghe wa ereng a mu a chi koko esanv bayeo, esang eso ejuu so anyi nyi nyi ga fa myi e da kgu ene nr ban tim nr bantim mu mu a de fim ne a fe kisr mu ekwu anyi e da sàmé e bii mpyi

Ba to mba a-ba ko koko, ba ba yame koko nè bê, bá kiâ bê akpuga ne ba kped e-chi, nkǐ kí-kia be bunyin ditièm éně <noise>